Shawara mɨ naya mono a mureni bishi murana, naya takaba mono bayan naya takaba, naye tere kunung na sharap lamna, to bayan na naye tere naya sannau kumu wun ɓalmai cewa na porno lamnai. na ɓale nani kam ana porma amma dong. Tamno dota a ɓale goromi ashi porma, amboi shi loi gɨn ma ai shi loi gɨn wuni yaya ashi porma mɨnai washi pormau, ɗuwoshi sharap lamnai me, sai dei muu bɨla don porji bɨɗa aban woi na pormaji yikɨu. Amboi boshi poroshi au ɗukoi gɨnma ɓanje mɨnai mawu, tamno shawara mɨ she yina na kang neet mani naye duk la gaɓi naye tunanai, naye tu nani, naye tunani. na ɓale kai ɓala ma tamnoije wallahi naye ampani mani yiki. Na ngode yaya ana porma na ɓak amboi au ɗuko gɨnma, nyi ai woi duwa murum ma ma mi woi koro naniu, ai ko ta ina shani ɓum, ɓum, ɓum, koro tamyen sharap, sharap sharap wun lamna mawu woi wun gashawau dalili ma ambo mawu ganhre wun do ɓalmai na porno na wane pormau ye. An porma da woi gaɓii woi ma mojiu ashi porma, na ɗim na ɓale mɨnai me ɗim wano pormau a ɓale ai moji woshi gɨn mɨnau, na ɓale woishi gɨn mɨnau na ɓale to wallayi bo gɨu mɨnau na ɓale to wallayi bo dameye ka yikeko toko wole kuwuno gaan alkali, ka nane bɨla ɓale aka cewa don tilke mɨnai ko ana a tike mɨna ma na gɨn tabo mono laki. To tanda ka ɓale woi aboi monou arnbo ambo maniu to na dono gɨn lowo binoru, apuno nuum na dona gɨn lowoi bino apuno lowi mi na dona gɨn lowoi bino na dim na dona bara nene, na wa lowi nene na baru amboime nene, em puroguruwu a gipe ajiya mani a woi goko yikiu ma min nene gin amboi nene wano ta koinau, na sharap nene wano la ko ina na nene sharap mondin muru mami koro nanidu da shau duk shani woi mataway wu gashewundu wun lab minai bilawun gipe ane bila wun wupe ane ge wani wupimau wu wane na sharap, woi goko yikiu wun tiwo woi goko yikiu na duwono sharap miya wun koro luno ɓala woi boshi tashiu wane woi boshi tashi wane na ɓale ana ta boye mɨdeiyi ganjo kono bɨla na tano amono. ko shi ɗumoi koni alhamdulillahi na gode gɨn puroguruwu ana ɗuko dalili mani, belle kuma purogururuwu a ɓono wano ta koinau. mɨra kam na mɨra ma kono, na wai kure ma kono na gɨn toro ma kono, woina ɓono mui yikɨu na mira mamu ko amboi woi wun mɨrau na kɨm naye mɨra na wai kure mono mɨn tumai gɨn ambo ambo mono Na pangha mono mɨn wai wunduwoi mɨn tumai, nanda kam puroguruwu a yeni mɨn wai nanda lokoshimi woi kamo ɗip ma nanda woi komo mɨ banjeu, nandai kashila ashi wamai shulei bemei, shulei kunung aka gɨre turmi nmongo kai dom kai kashimai, nanda ɗankwali mɨ ka yimai, wombotuma mondin kobo zaap ka kɨramai, belle kamo wom ɗuwa ɗuwa mɨnye menii me mɨn kɨr men mɨn ta bwupumai mɨn wai lo kobo mamu yiki mɨn domanuyiki. mɨn ɗire ara, arai me ki wom bam luume aka ɗire ma tarou aka almai gɨjɨb, aku ta bo dumbo, aku do ɗingɨmai ka dɨrmai ɗe ka mama kɨma ka dɨrmai, ɗe ka mama kɨma ka dɨrmai ta ɓanje kime boshi tashi amonji na ɗou ganjo kono bɨlana tano amono, ai woi ganjo kono na tano amonou, bono tano ɗou ɗɨngha dei ganko konou, tulokno ɗouwu na sharap nene daram da daram bɨla wun gashene, ma ɗou na domo bɨla don ponne ɗon bɨla gashene bɨla kan cewa porshi wane shi ɓak mɨnai me woi na ala muuniu Na sharap nene mɨn koro tumai gɨn ambo mono, woi na ɓmoi yikɨu, naye pangha mono, mɨn ta bo dumbo mɨn wai shurwo mɨn wai wombo tuna tama toro mɨn mɨra mamu, mɨn dogɨn daɓa mamu jiji, jiji, jijik woi kin kamo mɨ ɓanje ɓala gwa a tani gɨn toro la gwau, toro ɓanje gwang ta mɨnde da har ɓanje mɨn tumai mɨndei wom laki, har da ɓanje mɨn tumai woi masala yikɨu woi komiu, woi minimiu woi shagha lakiu woi komiu tamno mɨ she ya woi shawara na ngodɨre, na ngodɨre gɨn puroguruwu, puruguruwu bɨla ye woi albarka mondo na ngode na ngode na ngode wom she luna na nene sharap, me ɗim puroguruwu na al alheri mani, na gode gɨn puro guruwu, na ngode, na ngode, na ngode na ngode puroguruwu ɓak lapiya, mɨn ɗɨm moi woi ɗɨm puroguruwu ɓak ɗɨm lapiya bɨla mɨ ɗuwomu tukum tukum, tukum, puroguruwu bɨlamu manje apomu, bɨlamu ye komo pɨla, manje apomu tukum, tukum, tukum woi kuliu koro kanadi, duniyai me boi woi kaiya kanaɗi, duniyai me boi woi kaiya kanadiu woi ɗiko duni ya yikɨu, muu boyiwo ɓala ka gire ka anoko ɗuk la gaɓi ka ɓale a a wane aljino ɓala, ɓala mongome den be naye ampani yiki, aka al ɓala man me aye ampani yiki, me ɗɨm a doni ai tashi amonji a kaza da kaja boshi ɓale wone yimai kimiu bosai ɓale woshil boshi tashiu shiyi she lab goshe goreji ɗukshi sharap, shire ato ta bo mondou, she gashe shiji woi kuliu kara kanadi kara kana ɗi <laughs>